Ah mi gue'uwe, un ma ni'ere aro wa ɲu moviri fɛdɛso, Mi gue fua fua ami a firo naso na.